﻿yego walla ti kupira mun mengo keelanku shin kakon kishimoi mu ɗina nin ninya mun menigo kan ɗina an muno kugo ti peɗi ninye kaar ɗiya an shokro kwi kan kero guɗai kasha mu ninyamo mundi shok shoɓo go yamba ɗuk shirs shogani ti kupira ne ni minji mu ninya menno ti ku pira menan ka elanku foro shinna yishi menam minji nin ninye min shau ni ma kam ni menan ti sheki mu ɓoro fuk ar rua sheki mu mida diani bang minda yu shuro ka shabi minda yu merje shin walla ka shabi